Uun, uu, oni, koma, u'on, iño, uje, una, óón, uxí, uxí uun, uxi uu, uxí oni, uxí joma, ñeon, ñe uu, ñe uu oni, ñeo jama, oko, oko uun, oko uu, oko oni, oko joma, oko o'on, oko iño, oko uxé, oko ona, oko óón, oko uxí es treinta.